الغرض من السماعة بتاعة الدكتور <hesitation> بيشوفوا بيها الصدر، بيشوفوا إذا فيو أي مشاكل في التنفس وكده وبيقيسوا بيها الضغط وبيقيسوا بيها ضربات القلب و- بيقيسوا بيها النبض